<hesitation> Resaka brushing zao zaigny, anisan’ny raha ampa-mampamegny volon-dôha. Ôhatra ampamegny randragna antegna-ôhatra antegna avy anasa randragna regny zayy, de ampamegny azy to de brushing fô. Misy rivotranazy zaigny mafana. De rivotranazy mafana igny aminje, igny mampa-mampamegny randrana. To de igny fôgna <hesitation> alefa amy randragna akeo. Tsofigny, tsô-tsôfigny izy igny randragna de to nde megny. Mampamegny randra à, viavy tegna tegna maro mampiasa azy fa misy ndraiky làlà mbô mampiasa à.